वैक्यूम क्लीनर एक मशीन होली जैं म गंदगी और धूल खीचणु होलु। यो मशीन म मोटर होली जैं स हवा अंदर खीचदी। धूल और गंदगी अंदर फिल्टर म फंस जालु। फर्श और कारपेट साफ करदु।